Je kon tu shku n’fitnes kohëve t’fundit kogja shumë. <hesitation> a je tu ushtru për bodybuilding që me hi n’ranket ma t’mdhaja edhe me mujt mu lidh diçka në olimpiada a thjeshtë po don me ushtru trupin edhe mi rrit muskujt për arsyje shëndetsore? Unë menoj që për momentin ti po dokesh shumë mire. Ama po m’pëlqen edhe entuziasmi, motivimi që e ki për fitnes.